كنفضل نسافر فالسيارة حيت كنبغي نرتاح فالاماكن اللي بغيتهم انا و فالوقت اللي بغيتو انا و كذالك نختار الاماكن اللي كيعجبوني باش نوقف فيهم و نستكشفهم قبل مانوصل الوجهة ديالي و هاد الخاصيات هادو كيخولهم ليا الا سافرت بالسيارة و كذالك كنقدر نرتاح بالوضعية اللي بغيتها نكون ناعسة نكون متكية احسن من القطار و حتى من الدراجة